Kanadi gwa ana vu shan sutu gha vi a khama ka gha wutu riɓarya, to sudi na turamta kanaɗi wa kwa zinzir duniyawa, <noise> kamyar tsana kana dini gha khazi duniya, kanadin tsan khazi duniya mda ghaɓiko wa sai mu ghar kharbita abur lalle kanaɗi tsan khazi duniya misali kulini ghazara, ghazani dagani vadi hara hakuri wa, gadi hara hakuri wa, mbur yinni makharni mbura hara mri ala vu- mburri, ga ghalla ya gha'ya ga tsara ya tsa'ya ga tsufra ya tsuf'ya mda tsising to mah mdakha tsisini eeeh tsi wari 'yan uwana tsu mda za ɗa ya mda pau ata kharada tsuwa toh mah gha vusa hankal su aɗi na turamta kanaɗi wa akwa zinzir al'umma, mah vu'ya ka vu'ya walakutaki mah gha wuta mdaɗe kwa ghatu ɗa wa diya kanadir da hang, tu mda ghatu ɗa aɓulawa tuta huyiwa, tu salni pula iku msiniwa, to kanadir ƙa kha zinzi ɗakkhalaka to sudi na turamta kanaɗiwa akwa zinzir duniyar 'ya, duniya niu ga wutuniwa sai ka kanadi lahira n ga wutu niwa sai ka kamadi kamyar mri toh hyel thaku kha pila diya. Bu adi na turamta kanaɗi wa diya ta pila shansu tu mbuni ama hara afa khara duniya na ar ibada tu mbur na hara da ɓau mbur ka hyel thaku mburu mdaka ili lada amma banda ar kanaɗi, ar kanaɗin gwa hyel ta naga apa tu mda na puyi imi sururu sai mda natu hyel hira kula jika yinni hyel anta harari kanadi saboda haka kanaɗini ta suna ɗakku kanaɗini tan khazi duniya mah kanadi aɗiwa to shikenan, ha'a dzi naburu rakka, tana buba mburu, tuda mburu, khaka mburu anabi adam tadi yabula maɗani da suda, dadi tsuk ka vuɗa antu palni pula arna ya tsi ya antu palni pula arna kogan tsara ki pula ya tsa'wa, antu ta tsi zaman nami antu hyel sintalari wahayi antu hyel sintalari wahayi ghaza ɗika khavuni takwa lamta ku antu tavu vuni takwa hartari antu tsapita aiya lalle iki dikizi ghaza ɗikama akwa kalisu antu ta lamta ku antu ta vu zannani, toh mda pila sham mda tsi mda duku ta tsi al- umma tana yinda na tsi zamnanni tsanta betu lukwa u, tsana yinni pila tsa ghita sutu zamnani hallari ni kamyar hyel tsanta lukwa aljanna. Natu annabi adamu yabila mbur kullini mbur hidori mbur kha bazu ata khara duniya, rayuwar duniya yinni mah ka hakuri wa tsuwa wallahi mbura tsuktu mzi lafiya wa, ha'a sutu hyel tsara la mburu abur mda harari mbura harani mbura harari sau mummuri, sau ka ɓauni amma saika kanadi, sai ka kanaɗi sai gha ghita ambila gha tsuktu harari, misali asham asham ta msira ya to asham tan hakui na ola tu hyel thaku pila asham nini tamta hamta laɗani hakuri antu mda yabila akita asham toh sai mbur hara kanaɗi ka vumburu kamya sutu hyel tsarata mah ka hakuri wa ga tsuktu harawa to ashamni sai hakuri kamya ga tsuktu ɗuwasi kara sum susum kara pila asham ni natu mburu kwani mummuri mara amma mah gadi sum wa ga ɗuwasi kamya hyel antu tsa naga ladar asham ni nini don mda tsuktu ɗuwasi kata sum ɗuva amma mdana ka imani ta tsuktu sum ɗuraya ta imani tsa mauwa sai ka hakuri aljannani gwa mda hara ni ka suna mauvir natutu mburu ambura hirwa akwa zuciya mburu to ga kwa mauri ga kwa gha apa gakwa mau ga kwa ɗar bauni har kara lukwa aljanna tsu apani tu mburu akwa tsarari gakwa khar jiri mda akwa ghal iya an gakwa mau ata kira thahera. Mdalaka kha ghal'ya kha tsa'ya gaɗi tuwa, annabir mburu shan sutu gha hallari na ɗimi tsa mayar tala gha ka alheri, ashina mburna mayartu ka na ɗakuya, to mu ɗauki hakuri irin na annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam hakurin gaske ne yooo, to sai mbur nuw nabir mburu tsaka kanani kabur khafu kanadirni akwa duniya sai mbur khati kanaɗirni sai ghita, sudi na tharam ta kanadi kwa mzir duniya ka khira mburwa mda wutu lahira wa sai ka kanaɗi suytu hyel palaga ga lukwa kunci ga lukwa bauni sagha ghita kara bauni gaɗi dar bauni akwa duniya, mugha lukwa aljanna mda yu'ya ghar taɓa da bauni ya ta pila awqo, amma ghaza ghar da bauni ye kamye mzir duniya shang taɗi hang mai ɗaku ni an olari boni aɗi msra adi shang hyel akwa gwaɗa ti'ya, mummu tha ga harari ka sutu ta vung kalaghari ta kwa khartun'ya ka sututa vungkharalaghari gha ghita am'yani na'iya mri mah gha pila mdalaka an vungkharalaga ghar hara asar amma shan sutu ta vungkharalaga gadi gha msira kurawa.

Ama ngwa shankha mda anta wutuwa ngwa sai musulin kata maga suna bdaku kagu goditari kata jakunkha laga kata naga suna mwavir kagu ngita kamirni kata naga to a mdanati tadi hara imani ka hyel wan diya sai mdanatu tadeka duniyawa wamiwa daya ndaka ka suna dupin wa ani ngwa adiwa toh mbura hara kanaɗi kamyar hyel bu, mburu mwa ka vumburu kamyar hyel bu ma vunkha lukwa kunci kara ghatu mwavir ghama, mda pila imanir adeya ta chika pa tuɗa barawa fa sai gha hira ala vunkha sutu gha hira ka ƙaraga, ka, sutu ga hiraka vunkha ni sai gha hara kanadi ma gaɗi gituwa ga tsuktu naraya ga tsuti hiralaya, toh mdala ka diya ta pila tum katan lukwa aljanna nvuni tadi lukwa aljanawa imamini nkha kakamatasi hira la vunkha sutu gha hira la kuraguni tsama kata wuta mda tauya nikha wadiya ndah katalaga nanwa tsu ga wutu nankhani kuma tsakwutu nini haptu tsi hara kanadi kara haptu tsi ala vunkha mji nakha shaɓalasi ata khara duniya tin nabiyari a thuwari ngwa ka hyel thulaga ka hyel thulaga ka hyel naga hankur mji tu gha kiɗalada ka hyel naga ladar tsu apani wulhubu. ka sai kanadi an yaɓula nukha wari sai kah kanadi an yabulan nukhawari sai kanadi an yabula sai gu ngita guma gakwa barari kan kidalaga mah virti gar tara tsuwa ganati gakwa halan mdah tsuwa hallaga vinda stuwa msira laga sai gu ngita gagu halah nvu nkha. Yankuraga kha tura ghaɗa kwa ɗantiniwa, babuya khatura gaɗa kwa ɗantiniwa maya'ua kha tura gade kwa ɗantiniwa amma ga pila kan ɗantiya ghitu kara hara kanaɗi kara ɗantiɓa guma a helaga mdasu dantu'ya yinni mbura kisibu maɗara, kabur hara kanaƙi kabur ɗantu vumbur mburu madiya mdasi hapta laburu tsi ghama dippu mu gha tura kan haptalaga tsi kamya ga bara kan ƙiɗalaga kamya suɗi tuga barata khara duniya wa, duniya yinni adi kharawa sai mdana hallagha adua ka maulaga to sai mda ghita mah mdaƙa ghita ka hara ghama mda hallaga, to tsana kanaƙi ƙama ƙakkurinni aɗiwa tanƙazi duniya ga wutu duniyan wa kullini wala ga lukwa tsuhurya ga tsuktu mauya mah gaɗeka kanaɗi wa ya kwa wul ga kwa ɗarbauni to ga wutu nuɓwa'ya, ghana pila ga maurwa sauƙitu gawutawa amma hyel akwa puyi imirni ka niamar ni amma gaɓa lukwa fakuwa sai mbur ghita ambulla mbur wuta duniya ni, gaɗi sum davuwa tsuwa ga wutu nu tsu wa wa kaga tharumta ƙama ƙakkhala ka apa tu mda a dara tsuwa sai mu ghar sum ƙava ambula gha tharkuma kuma ghaka lada to sai mbur ghita ƙabur nantu ki amɓala ki zinzi. Naɓi pila ghana muntu maɓa 'ya makar akwa bwa ga lukwa aljanna, sudufa annabi antu tsa pila ahara duku fa antu tsapila tsu pani kamdah hara kanadi sai gha ghita ambula kara puɗa akwa ki, puɗa ambula kara nada gari na ɗaku laka ga thara ghama ghar sintu gudumawa na ɓakulaka tumbura hara yinni kabur tsar al'ummar mburu sai ka kanadi wani rayuwani azi mauvir mura lukwa hal na mauvir ga tsara ya tsa'ya ga tsi mdala mdalaka a tsi'ya tsuwa, tun mda dinga tsisi, bur kha dar boni kwa tsidini akwa borno.